Ia, man̈ana anjara asa maventy zen̈y anao koa fa mikiry amy raha araiky. Tsy man̈eky zen̈y anao oe za ziôty ke i rabekiny nahavita ke za tsy mahavita? Tsy maintsy anao zen̈y tsy maintsy mampiasa lôhanao fo zen̈y anao ndreky aizakanao jiàby. Tafaboaka anao.